أفضل الإحتفال بعيد مولدى مع أهلى وأصدقائى عيلتى الصغيرة عموماً، مأبى يكون شى صاخب أو شى كبير، أفضل تكون شى حفلة صغيرة، اا- مع الأشخاص القريبين من جلبى، اللى ما فينى أكمل حياتى بلاهم بس، ومأبى بهرجة ولا حفلة كبيرة أبداً.